Ngënko ngëwíţ bí nganjoo ngëlenţ ţí antër bëkël bí nginje ngënkominikir. Á njí de manjá ţí indúuk ngëlëyun iyi joonk káanjá indúuk ţul ţí nganjoon ngëëlenţëna. Iñaan mëëndíŋ kënte, iñaan nanjin mëëndíŋ kënte. Mëëndíŋ kënte bí ngancí kalenţ, bí ngancí kankominikir. Má ngul já ngëënkominikir, ţí incáac ngëlëyun, indúung ngëlëyun ţul ţí nganjoon ngëënkominikiran ţul ngënlenţëna.